Lätsi, lätsi kaarti piteh edesi. Tuu saar oll' illos, palmipuuq egäl puul ja valgõ liiv. Ja illos hellesinine meri. Ja üte palmipuu all, liivaunigu seeh oll' perädü varandus. Sääl oll' rubiinõ ja teemantõ ja kulda ja hõpõt ja kõkkõ. Ma olli nüüd perädü rikas. Järgmäne murõq oll' muidoki tuu, kuis nüüd taa, ilma et sinno maaha lüvväs, kodo saa.